أهم شي أول خطوة، لازم تجرا التعليمات اللي تيجي مع الجطع بعدين اتأكد إن كل الأدوات المطلوبة مثل المفك أو المطرجة، ابدأ بتركيب الأجزاء الكبيرة بعدها انتجل للأجزاء الصغيرة مثل الأدراج أو الأرفف، تأكد من إنك تشد البراغي زين عشان تكون الجطعة ثابتة في النهاية اتأكد من توازنها.